சந்திப்புக்குத் தயாராகிறது எனது இளைய நபரைச். சந்திப்பதற்கு முன் எனது தற்போதைய வாழ்க்கையைப். பற்றி சிந்திக்க சிறிது நேரம் எடுத்துக்கொள்வேன். இன்று நான் இருக்கும் நபராக என்னை வடிவமைத்த. தருணங்களை அடையாளம் காண விரும்புகிறேன். நான் செய்த தேர்வுகள் நான் கைப்பற்றிய அல்லது தவறவிட்ட. வாய்ப்புகள் மற்றும் நான் உருவாக்கிய உறவுகள் ஆகியவற்றைக். கருத்தில் கொள்வேன் என் இளைய சுயத்தை சந்திப்பது. எனது வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய தருணத்தின் போது. ​​ஒருவேளை நான் திசையைக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல். அல்லது ஒரு முக்கியமான முடிவை எதிர்கொள்ளும் போது. எனது இளையவரைச் சந்திக்கத் தேர்வுசெய்வேன. நான் என் இளமையை அனுதாபத்துடனும் புரிந்துணர்வுடனும் அணுகுவேன். காலவரிசைக்கு இடையூறு விளைவிக்காமல் அல்லது. முரண்பாடுகளை ஏற்படுத்தாமல் பார்த்துக்கொள்கிறேன். பட்டாம்பூச்சி விளைவு எனது இளையவர் இந்த மாற்றங்களைச். செய்யும்போது ​​சிற்றலை விளைவுகள் என் வாழ்க்கையின் பல்வேறு. அம்சங்களை பாதிக்கும் பட்டாம்பூச்சி விளைவு செயல்பாட்டுக்கு வரும். மேலும் இந்த மாற்றப்பட்ட தேர்வுகளின் விளைவுகள். நான் ஆன நபரை வடிவமைக்கும்.